Onong ko kpo wa onong, ko kpo wa anong odan emana oka ka eh onong oruwa akpien okpo wa anong bi ah onong nwamana, okpowonong oh onong obiraruwa kpien cha omoh ray bi oyo woma owo omoma tee nknope nbanghe gh oday omana oka ka wo ko kan wa kpien onong kpienangkpien obang bo hama yina amembi ceri <hesitation> ottoh ko jiwo jib ko onong ko dumi bi aray dh so nong oha fol oday haman gh onong oh peh peh aray abingha bi kang anah ray bi onong owokeh odikop obro dey ominananwa oko jiwa bh iddio onong onoh ko hama idik maa oko jiwa bishi shi idah emana che hee <hesitation> etem che kersaagha kojiwi onong ma ho jiwi ho anong duma akpien ho jiwi, hee ko jiwe bi tap tap ohuri bi oforip kwoyinbi onong duma anong aa reh maaha onong dama e idiok anong oruw kpien kamba ray ottoh fornong kuden dh roung bo ottoh fh rang a kwowa ohw dey amba zini seh aza bo bi anio ham-o emana oka ka domeh kwonong kpienangkpien oron bi onong kpienangkpien oh osi kibe kpienangkpien so rueh ehot camah noth Bi foni fo onong efa hama boha nang macha anong vanny mho rongh bh maa aza ore re kwonong efa obi iray ray na sam wo ozime oh chena hay suk osa pongha maa ohuri dh hama bua abohe anang anong kawadh nɔngh bi onongh dhan oday onong dama emana oka ka rangh mhe anah bira maa aza zini idik sa ini soh azima ha aje hod achina ha idik maa sai shi onong manden wani comodabi oruk oba onong daamnduma koday sa maan ha emana